Tala hasha haskna uʒada hutaʒa amkuwa alfanga tmbaya ghwang ghwang pɗ tala ghwang paɗ hasha ghwang paɗ hakna ghwang paɗ uʒaɗa ghwang paɗ hutaʒa ghwang paɗ lfanga ghwang paɗ tambaya hasamsaka hasamsaka paɗ tala hasamsaka paɗ hakna hasamsaka paɗ uʒaɗa hasamsaka paɗ alfanga hasamsaka paɗ tambaya hasamsaka paɗ hasamsaka paɗ tghasa haknamsaka haknamsaka paɗ tala haknamsaka paɗ uʒada haknamsaka paɗ tambaya haknamsaka paɗ ahaknamsaka paɗ tambaya uʒadamsaka uʒaɗamsaka paɗ tala uʒaɗamsaka paɗ hakna uʒaɗamsaka paɗ ufada uʒaɗamsaka paɗ hulafa uʒaɗamsaka paɗ afanga ahu uʒaɗamsaka paɗ tghasa uʒaɗamsaka paɗ tmbaya hutafamsaka hutafamsaka paɗ tala hutafamsaka paɗ hakna hutafamsaka paɗ uʒada hutafamsaka paɗ tghasa hutafamsaka paɗ paɗ lfanga hutafamsaka paɗ tambaya haknamsaka haknamsaka paɗ tala haknamsaka paɗ uʒada